A' toy umentik u- ukan ye ti tutu utu mentik vuelta tulakal mentik vuelta y vuelta tan utz'ik hasta kumentik junp'ee nojoch nojoch entonces ya mentik te'lo' u- ulaak' tan como akach akach utal te'lo' junp'ee insecto u te'lo' <hesitation> tal upat'ik uto uka' pat'ij pe te'lo' upatij patij mentaj ukan entonces, la'ayti' ujantik jantik tulakal patij tulakal te'lo' tan umen umentaj uk'u' te'lo' u- ujantik tulakal.